Iya kalo banam alaikalania ilutu kepin jadi pada prinsipsanya tapasiam. Pokonya mau siam maiinialua halem paling tinggi dua puluh persenannya la lutukepin neibank am kalo moisiam moinee lutu kasian lalulutuleru kapayan. Jadi teisata laumasohi baru ilununami loibank jadi bang am artinya kalo niamalutu kepin kalo menurut nikoa niharuma kalania molutu kepin. Jadi mainianam kalo masohi tau lutukepine bank amkoa kecuali malusia malusia amoi kepinee ho'unem elahelaloto kapayamamee. jadi kalo mailutu kepine bank am maka mai ita maisaleman musti hulatau alamasohiale isaotoam jam lua jam lua baru ita sampe masohi lesalam masohi eloibankam baru i leseloibak amnuma itamusti tunggu antri putuina karamalusia hoon. Jadi yang jelasnya uang artinya kalania malotukepin pokonya prosesam ita maisaleman ialua jam loto masohi halee eteloi bank ale alesuliabank antriale i tunggu tunggu tunggu tunggu tutuma jam lua tolo baru ita i nari kaluar panggel baru proses lutunoi bank leusalemalan lecatati lutu kepinam lasamatsu buku tabunganam sebagai bukti bahwa itali kepine amoi bank amoi. Jadi yang jelasnya kepinan aman likalunia amloto bank kepinan aman nibisa ni ganggu sea sea alisa koa <hesitation> maimalananuma ita musti seatau ala masohi haleunuma dua jam ale baeesaloto baeihula buktipenarikan baiisuhutinem siam baru labayar.